Karazagna roa fogna ny raha fanadiovana fampiasaiko ranon-draha fanadiovana ampisaiko de ny gel desinfectant de ny liquide vaisselle, karazagna le liquide vaisselle zao ohatra extra, ery nickel, ery mira, zay.